Po blerja nëpërmjet internetit osht ma e lehtë edhe mundesh me bo krahasime n'çmime pa u shqetsu për kohën ose n- sa larg janë dyqanet. Pra osht e përshtatshme edhe mundem me gjetë edhe oferta t'mira për produktet që nuk i gjen n'dyqan. Ama nëse shkon n'dyqan me ble osht ma mirë se e ke edhe mundsinë me me e shiku edhe me me e prekë produktin para se me ble, ndoshta edhe me e provu nëse jon veshmbathje.